Oñosei va reta atu ovae supe iru teta rami va pe atu oike oiko reta jaema tu ovae supe reta mopeti mbae, mopeti <hesitation> oi mopeti tupapire pe mopeti <hesitation> mbae yekuatia ndipo oi jokope jaema jokope atu, kuape ñanereta pe rami atu vi jokope teta ivipe rami vi atu oyekua jokope, jukurai esa tu